A ra–ra many ra pajarit’e, val´na za ni rgwa va, ra pajarit’e xina ricka rama ra gix’e ra ritop rama, chi nú rama run rama gus barro, barro ra, bueno, bañ lá ni bañ rtop rama, xina run rama ni, xilani, tchi nú zaramarzëd r ama gëdy gyagrh rh, gula lañ ra gyag’e riu rama, reny-reny na forma ni run zack rama ra xilani lat razy rama pero ra ni más ru ran nú ni ná ra’ ra barr’e ra, nú vez ra xbtuby garama run ramá gus gulá este ra gixá gyrcá rama chi-chi run zack rama ni.